Nguije tjiuña xi nindajni k'ui xi tijñajni kui ngandée naxijen tjiuña b'etsjungui jña kixí xik'ia ku nde mande b'etsjungui jña suse ku- ku tjiuña xiné ña'a ku minchyare <hesitation> oregano tuxi sijen ma kjo ijin ndiumi'a nguingu tjiuña xi ma b'eyatja xuti nima xi'a ku jña xi b'etjée kui ngadée ku nitsjuya nitja xi'a ku kjia 'yu ku minchyare nde'e nguingu tjiuña xi ña'ajni jíin basi'anga xuti kjo jña kjo jaxúu ku- ku s'aende chjo basi'a nindat'a ku niñu tjaen minchyangui kui ijin ndajña- ndajña xuti m'íjni xi'a nguingungakuajande nda tjiuña xi nindajni tse'e tjio tsjú xi'a fatsjú tjio tsjunde kui minchyangui xi'a nde ma tsanga jña suse nde ma tsanga jña kixí ku minchyare jaxúu ka- kui ndifa jñáa ku k'ia minchyangui kui ijin kui tjio tsjúu